Një mënyrë për të kujdesur për lëkurën e thatë është të pish shumë ujë për të mbajtur trupin të hidratuar nga brënda. Mund të përdorësh një lagësues ndë shtëpi për të shtuar lagështi ndë ajër, veçandërisht gjatë muajve të dimrit. Shmang përdorimin e produkteve agresive o me alkool, të cilat mund ta thajndë më tej lëkurën.